Ni ngecaga <hesitation> ni ni mvoaga ngaimuno utuku na muthenya muthenya umwe niakegua ivoya riakwa na acokie amve muthuri, uia agakorwo e mwendi Ngai, acoke akorwetena niagetekera mwana wakwa uria ninake wa kamwanake. Nginya niagetikira kundungata na nginya muthenya ucio tugakorwa twi nake tutigakorwe ati tukionana twakinya vau indi ya gukathie mucii ati ni waura. Ni mendaga muthenya ucio tugatungana nake na tumenyane akamvira kwao mucii nanie ngamurira gwetu nucii tumenyane ki aciari. Muno muno kavinda ta gaka andu anini nimarathie cukuru, makonana na mwanake, mukendana, ria magatonya thiini wa wendo, na mugigauka kurikia cukuru riria mwatua kuvanga uria mukuthie kwona aciari. Mugakara aciari acio mwathie kwona makamwira rimwe aria mwathie kuona, rimwe aria mwathie kuona, rimwe mukoragwa mwi a mucii umwe na thiini <hesitation> riria mwanyitana mwakorwo mwina wendo na mundu mukorwe mwi a mucii umwe rimwe nivarataga thiina nondu gutigana ikoragwai thiina. Mureendanu na mundu ucoke wirue mutigane nake na muno nookorwe mwai ekarunake either nookorwe tariu nookorwe tariu kuu mwekarite cukuru nokorwe mwatagiu nginyakana koguo mukithie mucii murerwa mwi a mucii umwe riu ugakoraga ve wanavinya gutigana. Gukoragwa wina thina muno. koguo nie ningira a <hesitation> eritu na anake aria mena thiini wa miaka iyo ninayo thaino, riria riu wonana na mwanake, mwanitana mwendana, <noise> mbere ya mwikite maundu mamwe kaa mbere ya mutonyete thiini wa wendo piu mukaragwe, mwendage kamenyithia aciari nigetha nginya muvecagwe muvecagwee mawaidha maria mugekaga, na uria mugekaranagia n ani getha mutikaa mutika utika riria mwathie mucii mutigakorwe mukirakara, riria mwerwa muiaa mucii umwe.